Me me emene mi-yo atangbala enge tuwu de, me, atangbala enge emu tuwu de, okubo ke koro ke tatangbala fe ma okubo ba ke, pulu kpo fe mene ororo kpo okubo ka femene ye me okubo ka ke me iye bo fe mene ye gba, me iye bo fe a mu mene iye bo ganien fa, eko mo okubo iye kpo la fe ye. Atangbala enge emu fe sin ne eba ororo fe mo okubo la or eba pulu fe were bo eba tumu ke gba kpo pulu kpo okubo me la ehn, tebra ke ni ke mellge bo fe were iye tuwa deal me iye bo fe si ne okubo la donni pulu ko kobo dein mo tuwa de yabasi kere mo tuwa, buru ka ke tuwa, opru kpo tuwa, pulu dein mo tuwa de ehn pepper, egina ko tuwa sin bo me ke tuwu bo ke yalayala yala bra tuwu because okubo timi ake ebi toro iye bo fe kere mo an don bo yalayayala, pulu kpo tuwa yalayala bra mien bo ke fe de koko okubo koro emi ba emene iye bo fe ehn sin bo emene ebi bra ke iye bo tuwude, tuwu sin bo emene fe mene iye bo ena ongu do sode tangbala enge emu fe emene inongu do suwu de, tangbala enge fe bosin ebi bra ke iye fe ake bo, ororo fe ake co iye bo fe kere mo kpo pulu ke iye bo tuwude. Pulọ ku tuọ pulo ko tusi yabasi kere tuwa opuru kọ tuwa tuwọ sin bọ mẹ ye na owọ bọ mọ fẹdẹ fẹ sin bọ mẹ ba iyọu dọụ rẹsẹ dẹ erẹsẹ timi bubọru korọ bọ wọmẹ nẹ ba buboru fẹ yẹ mien sin bọ ọ wai munẹ wọ wai mu pẹ timi timinẹnẹ iyẹ yerẹdẹ iyẹrẹ timinẹnẹ iyẹrẹ timinẹnẹ deri ma timi eleven kela eleven kẹla kpọ bọnu ya bọ ya bọ dẹ bọnu ya bọ dẹ bonu ya bọ mẹnẹ tamara kile sin bọ bọnu nẹ tamara ma eriri fẹyẹ miẹn pai mọ prẹfẹ dẹ dọnẹ o mẹnẹ kile sin kpo emene bọnu nẹ bọnu timi bai sin yan la sin kpo ọ bọ kilẹsin ọ bọ sẹri dẹ,